لو عوزت تعلق لوحة أو برواز علي الحيطة ااا اول حاجه بنحتاجها أن احنا نجيب البرواز ممكن نلزقه بلزق دليل فيس يا اما نحط مسمار علي الحيطة بعدين نلزق البرواز عليه ولو دابل فيس مش بيبهدل الحيطه اوي وهو لزق بالجنبين يعني ممكن يتلزق ونلزق عليه البرواز علي طول بدل ما نستعمل الشاكوش أو كدا